Ra many xga gula ra pajarit´, laramaa runcheramaa xtiezramaa lo gyag, laramaa rtopramaa ra mdahg gyíex, ra <hesitation> gyagéh, ra <hesitation> ni rchieldizmaa. Nare cun ni cachag gaxliú tiep´ zeramaa lon, nu´ramaa queityru rcheldiramaa ra gyíex gí, terúh gyíex, terúg gyag, terúg, <hesitation> gac´bchie xtiezramaa, nú lugwary rchielní lad nú ndai gyietz loní, nú ndai ra xquietz zabrit, xquietz refrescw, xquietz ni, ni nadiz ra gyietz. Zaën danun nareh rah xten invernader, ra tiep´ zerama ichielyramaani. Nuramaa runzac´ramaa xtiezramaa nzálaz techi igwe ra many mna loramaa, nuzaramaa cun ni nazima nzá ah ni nadiez btiez zcá´ many mnagí lamaa.